L'unica cösa che pòsso dîte in sciâ Corea do Sud a l'é che tutta a coltua de quello paise a l'é stæta influensâ moltiscimo da da-o Confucio, da-e idee do Confucio quindi penso che inta coltua coreaña gh'é tanta filosofia e tanta religion.